كان عندي خيار بين الرجوع بالزمن مئتين سنة لوراء، و التقدم مئتين سنة في المستقبل، عتقد بختار التقدم للمستقبل، بسبب إني أنا أحب أكتشف في التطورات الجديدة في التكنولوجيا والعلوم، وكيف ممكن تتغير حياة الناس؟ شلون العالم بيكون بعد مئتين سنة ؟هل يكون عندنا حلول لمشاكل مثل التغير المناخي أو الأمراض؟